سوئزرلینڈ کا ویدر پھول مست رہتا، بس کائیں کوں بولے تو وہاں پہ ایریا میں ماؤنٹینز زیادہ ہیں۔ پھول کلائمیٹ تھوڑا ٹریکی رہتا، ڈائیورس رہتا۔ ونٹر ڈسمبر سے لے کے فبروری تک پھول آخری تھنڈا رہتا۔ اور سنو پورا کور ہو جاتا۔ اور سنو <hesitation> اسپورٹس جیسا اسکی بھی وہاں پہ بہت زیادہ پرفیکٹ چلتا۔ سمر جون سے لے کے اگست تک چلتا، بہت کم ٹائم کے لیے رہتا۔ ایکدم ایڈونچر اور سائٹ سینگ کے لیے پرفیکٹ ایریا ہے۔ لیکس اور ماؤنٹینز کا ویو ایکدم مست آتا۔ سپرنگ اور آٹم پھول بیوٹیفل رہتا، گرینری اور فلاورز، تھوڑے کول بریز میں۔ نوردرن اور الپائن ریجنز تھوڑا کولڈر، اور سدرن ایریا جیسا ٹیسینو تھوڑا وارمر اور میڈیٹرین ٹچ کے ساتھ۔ مطلب سوئزرلینڈ کا جو ویدر ہے، اگدم سنوی رہتا، ایڈونچرس رہتا، اور اسپیشلی آٹم کا سیزن بہت مست رہتا وہاں پہ۔ تو اوورآل ویدر کا جو ٹیمپریچر ہے، کافی بڑیا رہتا، تھنڈا رہتا۔